Agnao niany ka raha vasivasy raha fô, agnao ndraiky normaly, ino ma raha nahazo agnao ka raha ndraika anontagniana tsy mivôlagna na ndraika anontagniana fô midegnidegny agnao ma raha azon'inoo mba volagno aminah edy.